Ko yamache koteech tarutye koot nyin, ko te ipu- ipu tukuk cheng'en kole chapen konyiin sokolalang'it, kito netai ko muuch koipu susweek koipu nini chepa pandek, tukuk ap pandek cha sakeek ap pandek sonyokotuiyo sikosikchi komaisu konyin, kokeny koipu koipu koipu tukuuk koipu iin nini chepo chepo ng'okche si in kepepaik ap ingokchee sikosikchi kochapee konyiin, koe kokararanit akine ako kolalang'it sing'o- sing'o ss- sing'onyor lakok ko- komuch komenye lakok chiik ko nyii, ko- ko chimachute koristo, ing ing tarityet ni kokeny i ko machapchini kot ye- ye- ye kaitit, i- i ipe kotnyi nechopchini kot ko chenge ye lalang ako yeunyat eng' piik chemakere piich, ng'onyor piik ii, komuch kopar lakok chiik ana kopar ngok kopar tarityeni, sasa imu ipei ngokch ipe tekchini koot nyini ye mii ketit ne- ne- ne kolyoli ne ketit ne much komaisu ako yi marikchini akot tyongik alak. much kotekchi koot parak kapsa pa ko parak ko parak ketit yemaitchini tyongik alak.